تازٕ جڑی بوٹیہٕ، مسالہٕ تہٕ سبزی استعمال کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ سٹو تہٕ سوپس پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یِوان۔ یہِ چھُ پننہِ سڑکہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ زاننہٕ یِوان، یَتھ منٛز ایمپاناڈا، چوریزو، تٔلِتھ پلانٹین، آریپاس، چیچارون، تامل، تہٕ واریاہ شٲمِل چھِ۔